කාලය කියන වචනය ගත්තහම <hesitation> ඇත්තටම මට හිතෙන්නෙ <hesitation> කාලය තමයි මනුෂ්‍යයෙක්ට තියෙන <hesitation> වටිනාම දේ කියල. මොකද කාලේ අපි හරි විදිහට පාවිච්චි කරොත් තමයි <hesitation> අපේ ජීවිතේ අපි <hesitation> ඉදිරියට යනවද <hesitation> අපි ජයග්‍රහණ ලබනවද <hesitation> සාර්ථකත්වයට පත් වෙනවද <hesitation> කියන එක <hesitation> තීරණය වෙන්නෙ. ඒ නිසාම තමයි <hesitation> මේ ප්‍රසිද්ධ කියමනකුත් තියෙන්නේ කාලය <hesitation> රන් හා සමානයි කියල. ඒ කියන්නේ කාලේ රත්තරං තරම් වටිනවා. මොකද අපි කාලේ නාස්ති කරනවා නම් නිතරම <hesitation> අපිට <hesitation> අපේ ජීවිතයේ දියුණුවට කරන්න තියෙන බොහෝ දේවල් <hesitation> වලට ඒක හරස් වෙනවා. <hesitation> අපි කම්මැලි කමක් නැතුව ඉතාමත්ම උද්යෝගයෙන් සෑම <hesitation> තප්පරයක්ම අපේ අනාගතය වෙනුවෙන් උනන්දුවෙන් කැපවීමෙන් වැඩ කරනවා නම් <hesitation> ඇත්තටම අපිට යහපත් ප්‍රතිඵල ළඟාකර ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි <hesitation> නිරතුරුවම වැදගත් <hesitation> කාල සටහනක් අනුව <hesitation> වැඩ කරන එක. අපි විභාගයකට ලෑස්තිවෙනවා වුණත් <hesitation> එදිනෙදා අපට රැකියාවේ කටයුතු කරන්න තියෙනවා වුණත් <hesitation> ඒවාට පිළිවෙළක් හදා ගත්තොත් <hesitation> කාල සටහනක් හදා ගත්තොත් <hesitation> ඒ අනුව වැඩ කළොත් <hesitation> අපිට කාලය බොහෝ විට ඉතිරි කරගෙන කාලයෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කාලය නාස්ති නොකර <hesitation> අපිට කොච්චර හොඳට වැඩ කරන්න පුළුවන්ද <hesitation> ඒ මත අපේ සාර්ථකත්වය <hesitation> රදා පවතිනවා.